افضل انو تكون عندي القدرة على انو اتحكم بالحيوانات اكثغ مما انو اتحكم بالالات - لان الحيوانات اذا اطيق اتحكم بيهم اطيق اوجهم صح للمكانات الي المفروض يغوحولا ، اذا هيم وجاعي يحتاجون اكل يحتاجون بيئة صالحة للعيش اطيق انو أنا اتحكم بيهم